طبعاً من أكثر الأشياء الغريبة, هي إن إكتشاف شئ غير متوقع, مثلاً, نعثر على شئ فقدناه من زمان, وكمان مقابلة شخص غريب كان من المستحيل أن نلتقي فيه <hesitation> أيضاً, رؤية حيوانات في أماكن كنا لا نتوقع أن نراها, مثلاً, كطائ- كطائر نادر مثلاً, ومن هذي الأمور.